Kur mendoj për ngjyrën e kuqe, seni i parë që m’kujtohet osht trëndafili. Trëndafili i kuq, <hesitation> senet romantike, qiri i kuq, <hesitation> shën valentini, me dal në naj takim me dikon, <hesitation> shtikllat e kuqe, <hesitation> buzëkuqi i buzeve që osht i kuq ose llastikat e flokëve ngjyrë t’kuqe.